آخر مغامرة لي كانت رحلة سفاري، الفترة إللي فاتت كانت مغامرة حلوة وكانت شيقة جدا، أنا رحت شرم الشيخ رحلة سفاري استمتعت كثيرا بالطبيعة والحيوانات كانت تجربة لا تنسى، خصوصا لما شفت الحيوانات البرية عن قرب كنت خايف شوي من الأسود والنمور بس في النهاية استمتعت كثيرا، سفاري كانت مغامرة حقيقة حسيت إني في فيلم، يعني بصراحة استمتعت جدا.